Ya te manukki pu saraki na di puasaiari manu kampo to etona magere di nasuang wae lasso, na ngande sirang ngande pabuloi anu to <hesitation> diserang balassu na rawa rawa na lesso cakaruddui mai. Dialesso ngaseng buluna, iya di <hesitation> lappe na pasai tambukna na di tatak taka,. Nai surungaseng to masuru ngaseng to mapaccingmi biasana tu matollo dipattamai <hesitation> kurin dipattamai wai dipattamai kunyi, pattamai sia apa mai sarre masako penyedap rasa apa gula aku pun memanntimu manu <hesitation> manuk di nasu kede di acara enin raka anu manuk nasu kenni anu massang to siramung rampung to asyukureng tau lebaran idul adha atau lebaran idul fitri atau biasa na to acara acara purato garagai nasu manu di tllo atau manuk di goreng manuk di tunu Kalua minjo ro kurir dipetau njo rurisr dia malok umi ma bum bum mi wae di patalu burung mi butu butu tuanne to digaru garuni mani di angkat mani di luntr mani bersandar. Iyatu biasa di ke tinggi kemanunna biasa te tindro i ehh atau marisan ki ka den raka magi mu raeo maloppo mabela to eloka acara wahda raka fitri raka di pottongi suaya dena nalakukan hal hal di wilayah. sagat memperoleh mufakat. karena ke sisteman berasa; dar sakar hwl maimbu koeuanga nkodisi di istilanna ke <hesitation> <hesitation> di sampu mani komambela tumai to tu sesena